<hesitation> yaw a'mba maba è tsi tsavul gid nɗzi ma, nɗzi maka gayaw ngas madok a nɗv nènga ya wufs madok, ka ndza'a ta kokwar ngaya. Ka ndza'a ta kokwar ngaya, nasa gan kir ngaya zhè kash kata ko ngoz ngaya, ko dum ngaya, ko kirmam ngaya, ko slud ngaya. kina ndza t'kokwar kin ma nt madakwa arai gasa nhi ba bi, gad ba bi, na vr ngèd ba bi, ka ndza madok nduv ngaya wuf ma ai kwasa ntka. nènga na ka'mba ka ndzi bi, kè dè gidaw ngay ma a hankal ngay ma. kda mpzè ka mpzè ngay ba a hankal <hesitation> a maya ngay ma, a nènga sata mpzè ba ka ngatsa bi, nɗzi ya mamagi ngaymbala ba ka ngatsa bi, sm gi ngay ba ka ngatsa bi. ai kwas nduv ngay sa da wuf nkèkè? Nduv ngaya mba wufè sabi a gidè man dok, ka za sam mana ngay bi, ka za sam ndzi ngay bi, kat kokor ngai bi, gi ngaya bi, ngoz ngai ba n'kalna sm ghidè. Ngidè kèk ba ta kda, ay kwas ndva mba wufè sa da. nduv ngay ba mba wufèsabi ma a ghida dok kir ngai kina kzla giɗa vna, ngoz ngai ba kina kzla gida ba kalna sm ngaya. kèdè gas skwi man zan ndza'a mama gina ta gad bka, kirmam ngaya zhè, ngoz ngaya zhè. slud ngay ndza'a ka wai vug ba ka zlin da wi nènga, ka mpzè mpzè nta dza ngai ba, arai gas kam ngoz ngaya zhè n'ndza, ka mpzè mpzè ngaya a hankal ngaya gidaw ngaya zhè ka mpz ka daw ngai ma ka kzla'a ka piya uv ngay mana kwa, ka kzla daw ngai ka piya uv ngaya, ka pana hda ngoz ba, <hesitation> maka pana hda ngoz ngai bka kpwa daw ngwar kash kètè n'zhikadiya biya pd sun ngaya wuv a ndèdè mavi mab ka, tè dè gida dadak ma a ta gad sat manok, ay wa babg è da waika dawa had ma ha makla dok ndol ndolola ndo dè zlèr in dè gidaw nga da gi maya kè? Ayaw alawè mèna skwi ya ba zɓi ba, è dè wèr vata ma kba, dai dai man, ghida da'dkak ba kè dè gidaw ngaya a hankla ntat nduv ngaya wufè. ai ant ka, kaba ka ndziyz sabi, ka mba ka ndza a'var mamagi ngaya sabi, sai nhè mènè, sai nhè mènè. ndon ndi takahaka tsavula bi. <hesitation> gv skwi ndiya ba, a kè dè ngèch skwi ndiya sa ba, ka gwich vazaza kata sam ngèch skwi ndiya ba ka dubba t'kad kaka. ai kwas ka, ndzi nawa tn nawa, ndzi harkad nawa tn naw nga gada ng mab, gid hirkda n'gɗasa mènè a nga gad manok ka, man gid hirkda n'gdasa kabika, ka zba davazi bi. ka zba ndè tih kuriya sabi, ma ka do ba, ta khad kaka, kirmam ngaya ndo ba ta khad kaka ginè ai kwas ka in kèkè tsavul ska ahala ndzaw kat kabi. Katan ntba nga vowa gi kulkula mokwa a skwi ghidè kèk'kè a ghida tsamakid ba ngaw. nga taba rka skwi bi, skwin di ngaska t'hud nvi kulkul chaw tskwada hda satan nta skwi sat ngdas na tsavul bi kir ngay ba gadak tsavul bi, ngoz ngai ba gadak tsavuk abi. ndawa ndaw na giɗ nhè. Nduv mana nduv ngaya wuf tp ba asa bi, skwi man nduv ngaya wuf tp ba asa bi. Ay kwas nga gi kè? Nga vana riya zhègila manok, kwas ka skwi ngidè kèkè za zhè sa dè ma ng bab gihi ba tsavul nga zna sa dè. a nga do gwad nawa nga gwad nawa tba ndun za tsna manga ngwa man sa gan a gas ta chinè ba arai tsavul maf da pchèkwènè gida ndo sabi makla madok ma ka <hesitation> man ka ga juli ngaya gas ba, kagi su ngaya a dai maf ngai ginok kada zd maf ngai da, mafa kwala wandalai da man k wandalai gas ba ka gèd mum maf ngai gin kèdè mè arai gad nènga ngasa tsavul ga t'di mana nwuf di tmana ndzi man ka ndza gid mamagi ngaya. ka ndza gid mamagi ngay sdok, arai gas nhèya bi, gadda bi. ndriya bi, ka dngaya gidaw ngaya mpzè <hesitation> malafi ngay dok zan kalna gidaw na ta gadba rai kata. ay ntka nga mba nga ndikè gidawa sabi <hesitation>